Injo nakke injo anua <hesitation> nu paling anua olo-oloa nu ku mallakia anu <hesitation> ulara <hesitation> injo ulara iya injo kukamallakki karna <hesitation> iya to mo anganu angokko, <hesitation> nampa nu ngura injo punna <hesitation> dikantiangi do, nu pada nu leme-leme injo mange <hesitation> nampa nu laccu pole punna nganui jari <hesitation> injo kumallakia todo injo, <hesitation> anu pole kukamallakki <hesitation> bahi kah injo attungku mae injo ri kokongku injo nganu <hesitation> apa e kubersihkangi injo kokongku na angitte a bahi beh kuara nakke injo bahia nakke injo la nahundanga dende, <hesitation> la natuda a, kah amai i ri nakke injo anua <hesitation> bahia, jari allarima injo, <hesitation> iyami injo na ammaria nahundang na <hesitation> angambippa ri anua, <hesitation> angambippa ri batang anua <hesitation> jammua atau kalukua, iya injo na mari naundang injo, <hesitation> injo pole anua <hesitation> kacoa a eh paka bangka <hesitation> ta bangka-ta bangka a ka <hesitation> sementara a tinro-tinro na rie i lalang ri bajungku. Kuare nakke apa injo lalang ri bajungku, jari langsungi ku anu <hesitation> kubukka bajungku a riba toi injo kecoa a ansulu injo, <hesitation> tala mallingi injo <hesitation> injo-injo attu <hesitation> punna ata la ara a takmea, atama ri wc a na rie to injo kecoa paka <hesitation> anu bangka-bangka <hesitation> injomi paka kindi-kindi injo kecoa a injo, he nampa nu susah pole dihuno sanging aribakki injo mange.